Pues, pues xatona xana xakuku, tidá televición kukuni kuando xhin ninó xanguaté, nro xhininó vaní tonteria ku ihó xhikangua xanaxhinriá tená nrida nada kua nguexhité, tenguiná nixaxhinii ta telefono este televición dangui danta kena rematar texuna tunainitukuaña teiña tuni xhiniña xhintá tana xhin diina xona tuniya xhin kuexhi nguanguina nrida dakidi vee, xakidii xatanrivii ta televición nrananeta duu na deta dikidad tatuajé nreá arete a dikidó nrida ya'á na ndatuda mancha xa'á nraxhini xa xa ihó televición pero nguena xhi natuna xhini na xa tiempo nikiana nguana.